Pues x̱iꞌk nak mak ic̲h̲op biꞌch <noise> lëꞌ makna nli yu mak win xkodz y yu mak nc̲h̲oꞌbga xkodz, saꞌnda biꞌchna noꞌl xkodz biꞌch y lëꞌ biꞌch xia xia biꞌch diꞌltsa ilëꞌma lo biꞌch, lëꞌ niꞌch xiexi maꞌl nap lëꞌ biꞌch xgix man knu loma, saꞌnga lëꞌ makna lëꞌ mak gunnda mak xka, lëꞌ mak kenap c̲h̲ow yu lëꞌ xwiyga lo minn lëꞌ mka xchuꞌ o o lëꞌ mak giaꞌlna lëꞌ mak xluꞌbeꞌdz lëꞌ biꞌch saꞌnda biꞌch noꞌnda gik yu noꞌnda yu biꞌch, xkëꞌ biꞌh c̲h̲edz x̱iꞌk xkëꞌ mëꞌd c̲h̲edz o lëꞌkga c̲h̲uꞌnn man knu bis, ver masc̲h̲a x̱aꞌkga nak mak nikë lo biꞌch, wenc̲h̲a mak diꞌltsa mak c̲h̲ap kwidad c̲h̲owyu, saꞌnda biꞌch wenu naꞌ sdziaꞌlda ldoꞌná biꞌch, xka c̲h̲uꞌnn biꞌch loma.